ارجنټاین د غوښو پخولو جای دی او په ځانګړي ډول د غوا د غوښې، لپاره نړیوال شهرت لري. اسادو د ارجنټاین ملي خواړه ګڼل کېږي. دا د کباب پخولو ځانګړې طریقه ده، په دغو خوړو کې د رېښو غوښه، چوریزو او نور مواد په اور باندې پخوي. دا خواړه د کورنيو او ملګرو د مېلمستیاوو مهمه برخه ده. نادازهم یو ډول خواړه دي، چي دننه یې غوښه، پنیر، سبزي یا نور مواد ایښودل کېږي.